بعض الأحيان الحياة تكون أكثر تعقيداً مع تقدم العمر. خصوصاً مع المسؤوليات والإختبارات والإختيارات، بس بالمقابل نكتسب حكمة أكبر بمرور الوقت.